فى فترةٍ ما من حياتى، <hesitation> اتقنت الرماية، حبيت الرماية أتقنتها، <hesitation> لكن توقفت عنها من زمن، يعنى ما جيت مارستها إلى وقت فا <hesitation> ما بعرف كيف برجعلها، وما بعرف لوين وصل مستواى الحين، لكن أنا أحب الرماية مرة أحبها.